अपन जाना की खेल असी चीज है। जिमें आदमी जत्री ज्यादा मेहनत करेगा ऊका खेल पे जात्रों ज्यादा ध्यान देगो उतरो ही ज्यादा ऊ खेल है अच्छों कर पा गो। की अगर अपन सोचा की अपन तो दो दन ट्रेनिंग कर ला तीन दन ट्रेनिंग कर ला अपन सोचा की ओलम्पिक मेडल जीता। या कदी नी हो सके नरा सारा खिलाड़ी जो रेवे वो कई सोचे कि मेहनत तो करई करी ऊके साथ। नरा तरेगी स्ट्राइड दवाईयां रेवे उन्हें ले लेवे। अब वे स्ट्राइड दवाईयां रेवे उसे या होवे की अपने शरीर में अलग स्फूर्ति आ जा अलग ही ऊर्जा आ जा। जीकी वजह से ऊके ख़्ल्बा को स्तर भी बहुत जायदा बढ़ जा। पन या सही नी है। की अपन खुद के काने तो कर ही नी रिया देश काने कर रिया दूसरा काने कर रिया। दूसरा खिलाड़ी भी मेहनत कर रिया। वे अपने साथ गलत कर रिया तो मारे हिसाब से या बात सही नी है।